Toetra drô baka Danimarika ndreky zen̈y manana afananana an̈y zen̈y tsy de tsy de be oe. Avô koa manana piresita piresitasô matetiky zen̈y izy <hesitation> an̈y ndreky zen̈y tena misy mahaleny koa fa andrany zen̈y.